ریسٹورانٹاں وچ کچھ کھانے عام طور تے کافی سستے ہوندے نیں۔ اتے ہر ورگ دے لوکاں لئی آکرشک آپشن ملدے ایہ۔ چاؤ مین نودلز چینی کھانا اے جو ریسٹورانٹاں تے ٹیبلّیاں وچ کافی مشہور اے۔ ایہ مکئی دا آٹا یاں میدے دیاں سوئیاں نال بنایا جاندا اے جس وچ سبزیاں اتے ساس شامل ہوندے نیں۔ قیمت عام طور تے پنج سو توں ڈیڑھ سو تک سادھرن ٹیبلّیاں توں مڈ رینج ریسٹورانٹاں وچ۔ پاو بھاجی پاو بھاجی ایہ مشہور مراٹھی ویجن اے۔ اے جو مشرت سبزیاں نوں مصالحے نال پکا کے اتے مکھن نال پون کے تیار کیتا جاندا اے۔ قیمت سات سو توں اک سو ویہ تک مڈ رینج ریسٹورانٹاں وچ پاو بھاجی۔